"اكبر حيوان شوفته كان الفيل طبعا مفيش اكبر من كده حيوان ضخم عملاق قد الشخص قد حجم الشخص عشرين مره او اكتر من عشرين مره كمان <hesitation> شوفته في حديقة الحيوان كنت رايح هناك في رحلة مع اهلي وصحابي واتفرجت عليه"